Ah! Ahaizana hoe alika io zany miraikitra fo amin'olo de io zany koafa Tonga eo zany olo io na tompo nazy iny, izy tonga de falifaly bakeo lelelafiny olo iny, karakara zany, na to de izy koa bakeo mitakotakosona aminao kara ino io